So ko waɗii e jam ɗo, mi waɗa jooni ɓuri wooɗude jooni fota ngam ɓeydu heɓere mawniɗo ngal. Mi waɗa waɗde himɓe yimɓe ɗum, mi waɗa njibbugol e oo ngam waɗde eɗe kala. Mi waɗa waɗde ɗum: 'A jokkondir fii moƴƴere, jam ngol waɗii e kala heewi ngol. Waɗɗo yilla ngal yo ngoodi waɗi ɗum semti heewta.